Iyena tuotaq ri lino e, deq dele leppeq pole ri sesseq kale. Nasabaq, tau biasa makiq. <hesitation> Ajaqna makkeda essosso, rekeng menitmi bawang, naullekiq mebbuq kesalahan. Iyena kesalahan pura dilalu- dimebbu e, disesseq i, nainappa dipedecengi lao ri madecengnge. Sippada tonni engka lagu sesseq kale, makessing laddeq dipangkelinga anak-anak tea e magguru. Iyena engka liseqna sesseq kale nakasiaq e ri wettuna malopponi, nasabaq wettuna baiccu, tea siseng i magguru. Iyena ri loppona nasesseqni kalena. Nasabaq, deqna naulle magguru sippada biasa e, engka to ni nawa-nawana, engka to ni pusingna, engka manengni. Naiyana sesseq kale, <hesitation> dipadecengi aga-aga <hesitation> hal-hal majaq e dip- pura- pura diebbu e.